i ka kolomoolu le cika i ka ňeŋo dadaa a la. Bari kunoolu le be keeriŋ minnu ye a loŋ i ka tiolu le cika i ka ňeŋo dadaa a la. Doolu bi jee minnu ka yiri janboolu danmaŋ kafuxonma i ka ňeŋo dadaa a la.